Kur mendoj për muajin mars, më vjen në mendje fillimi i pranverës. Është një periudhë rinovimi, me lule që çelin dhe pemët që fillojnë të mbijnë, duke sjellë një ndjenjë freskie dhe mundësish të reja.